Bueno caney camant este sanapient de anock este anock comoda lo que sandiom nuty anock este <noise> mongowulast molosonolaf o anock, anock este anock relleno de, de huacush anock rellen sow nanbien tu wan por eso este meowan clase de comida garanguy nguow pue huashindei medpingal y u aguey pindiem pue por eso aguey este meowan costumbre lo que arangu ngoy nango ñulaw nawagolaw na este matiek olat ñitiel meowan guuey nanga ukit mi molito de sow meowan ndaj majos meowan aguey comida arangu ñi goy pue por eso caney caman este de meowan alaik nguy timijero vet pingal y tigun dijeron vet y ñe modai pingal.